شوف ولو اني ما احب يعني <laughs> لا لا الملابس ولا شلون اصفط ولا شلون اغسلها بس راح اعلمك عندك مثلا التيشرت تحطه هيجي على فد شي مثلا على فراش وتطوي الردان ويه وياها هاي من صفحة تطويها من هالجهة ومن هالجهة بعدين الي من جوه نهاية التيشرت تصعدها ليفوك هاي بالنسبة للتيشرت والبنطلون تخلي وحدة فوك الخ هاي مالبنطلون ثنيناتهم ووراها يعني تصفطها تحط شي فوك شي